L'Arabia Saudita al e ün pais dël Medio Oriente, chi guverna al e 'na persun-a plen piena d'soldi e cunuso d'autre carateristiche dë l'Arabia Saudita perché al e ün pais propi divers rispèt a l'Italia e a nosta cültüra